फ्रांस के पाक शैली अपन फ्रेश अउ। मौसमी सामग्री बर जाना जाथे। फ्रांस के पाक शैली में आथे पनीर अउ। दारू मशरुम के संघे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।